لو كان بإمكاني أن أشهد أي حدث في التاريخ، أعتقد أني كنت بأختار أشهد بناء الأهرامات. بناء الأهرامات حدث عظيم ، ويعكس عبقرية الهندسة والمعمار في العصور القديمة. بعد، الأهرامات تحمل واجد أسرار وتاريخ، وكوني اني اشهد وأجوف عملية بنائها كان بيعطيني فهم أعمق للحضارة المصرية القديمة وكيف قدروا يحققون هالإنجاز العظيم.